Injaab' tulakal jaab' tan in- inmentik jach ma'lo' inpaalaloo' kumentik tulakal b'a'ax ti uk'atoo'ten b'aje'laj mentik tan kimentik tulakal b'a'ax uk'atoo' la'ayti'oo'. <hesitation>